אנה קנפדל תקון ענדי אלקודרה נטיר חית טיאראן קיעט’י ח’וריה קאמל ואלחרקה, נקדר ניסוף אלעאלם מן אלפוק ונזור בלאיס בעאד בפ’ודת קצרה וניטפאדי ז’חאם ונטנדר, טיאראן קייחליני נהס בבכ’ואה ואלמוג’אמ’רה כל נהאר.